Te kultura jime arbëreshe ngë se ndutu janë piatti tipici, per esempiu te hora jemi të njohur se buhet kanolli më i mirë çë ë te Siçillja, kanolli per esempiu ë një i tëmbël çë vjen ka Siçillja, çë ë siçilljan.